Wasa buraa yak am bu arnu, jul mabaŋnu bur ari, aram katak nu bur ari annaa taka faranse nu kaa bur ari. Buraa waagunu jaa tiŋ aŋaa muhimti n̰e kaŋgu buraa irii waŋgu gasnu kaykan. Minji giiteeti kay kan minjii kii ŋonokoy sugu tindi, barik enjii nagu tindi, barit n̰oŋun kay kan ginditegu tindi, buraa waŋgu irii wavgu gasandaanu, ha met kay kan ginditan ahamiyee yak buraa nan kay kan taazi irnuŋu faham zite mii kaa ziinugu faham mboroŋte, waŋ andaka feydek tenek kullaagu ti. Mii kaynu bur iri lutok waŋgin ner kasiŋak kay mii taazi waŋ kaa mii gin ner lutok wasiŋak kay haa waagunu beenak kenigin lagik tanjaa hayaa kenin ŋaasuŋun tiŋ kanaŋten. Barik tek kokon masalan kadaaden gagay kaŋ dukuno. Enjii endi ayaŋ irii gasandi, tii kaa mii ziinugu tasandi ŋaasuŋun tiŋ faham kiriŋ teenu, wala kaŋ enjii endi zoŋoonu bak siŋen eni enjii waŋgu torŋoonu maahalas faydek kulak ti buraa waŋ nak, lala lutok ke bee ila buraa neneenu bes buraa too gasandi. Haa waagunu haza neneenun hortan, haa tii muhim taa teneenu eyi kaŋgu dum lutoo ta tir teneenu fehamzite, tii kaa nenee tasiinugu faham toroŋte aatika trukuuree nun ti taa barik enjii nagin ti taa, chaarinun titaa, osurun titaa, laptan nun ti taa eyi barigin achan buraa waagunu miigu aŋaa haya nenen «hesitation» nurfonten ti. Paske hayaa waŋgu yaani buraa nambay yanii tii tan, annaa tika ti zumulan nenen kan, ahal nenen kan, kay too kan, n̰ekan waagunu dumnan, buraa waagunu aŋaa muhimtikati am ŋan̰an an̰aama.